Соусҳо бахши муҳими таомҳоянд ва маззаи хӯрокро бойтар мекунанд. Аз ҷумлаи маъруфтарин соусҳо инҳоянд: кетчуп, майонез, горчитса, соуси сир, соуси помидор, соуси соя, ки аз ошпазии осиёӣ аст. Соуси табаско хеле тез аст. Соуси песто бо райҳон ва равғани зайтун тайёр мешавад. Соуси барбекю барои гӯшти бирён. Соуси бешамел аз ошпазии фаронсавист бо шир ва орд.